العطلة المثالية عندي هذي اللي أقضيها أنا <hesitation> وعائلتي الصغيرة <hesitation> نطلع <hesitation> سفاري نسافر شي اجي دولة هذه العطلة المناسبه لعندي، لكن أنا ما-ما يعجبني ال-الرحلات بلا أهلي وبلا ربعي وهذي القصص مو بح-ما بحب أطلّع حالي بلا ب-زوجي بها الشغلات.